el arroz che kichakan wii' li arroz chaqan <noise> che qatib'iliil nikaj cha' qab'an sopa de arroz chi'iil qakinaq' o kajcha' ka'n laktamal che arroz ela' ripe's li arroz <noise> o qa'n arroz en leche.